Uyemhi nebho yen ni mhe mama huemolen wel gha kie no yotue wel kil gha yi uyemie si ma wel gha ghale ono yotue wel kii gie bho len wel oyotue owe khi elu we noyotue okue gha yi iyembebe ma eyuwe nor yotue okue gha yi kheko ma wel nor yotue weki gha lue mhi bene gebol bhe ne yi sobo bie ne yi shio ben oselobua bha ti rior osebe nososelobu bha ti rior wegha yey na si wel gha yotue oku gie bho lemi wel ghe yes otue ole wel yo oki gie bho len ghe oni yen esi ni oke-gbe se bhelue se okigie bho len ghe yes imhiesi olemegbe onoyotu emhiesi or soposi noghi lu ramude amie bu re khoke mie si emesi oleki ke kughole bho nagbona ramu emiesi ogele kheke ni mayen bhe bo giebe norsoselobua tah wel gha yotue uki luemhi oyotue wel gha yotue uki luemi na len wel otue oluwel yo wel gha yotue uki luemi bhe bo jie bee Tale-na lu onoyotue uki lue mhi rekhan oyotue eneyo gha daghee eki fiegbe delegbe tegha luebuwelu rude oyotue oleki sha ghi kokhunle namhire bhe enoyotue weki yon yemhiei nebho dagha wel yotue nebho daghe wel yotue ebho gha daghele eki fiegbe delegbe oni oyotue tale oni ebe nososelobua tale oni mhen le mane yotue wa gima yi uyemhi non sen mane yotue ni ma gba rema wel ghe otue mayo manoyotue maten nosen ma yen wu wode nor gba mayen wuwode no mhen mayen wu wode no hiale nade ama mie boselobu sabolu Wel gha yotue weda mue gbe nor sel no selobua oselo bua kil hehe uwodese yu we oki riu rekpa gie oki rie ghon-ghon bio fure nie bhuwase ona oselobua yo gbe nima ghalu bhe gio da ghe oleki labhu wa semhan egho-ghon bio fure oki osema osembu oyoe nima ghe gae bhi hoho mana gai mhe koi mhanta bhekeo rebhor maki miele nor ribhor oselobua mel bhi nor gima mie lele bhi ni mare gui nor gi ma tie niole bhi hoho nor gima tie nor bho toi ba norgima tienor bhu wode nor bha gba olerema khian wu wode no ma esu ghu suwa omha ke mha re oselobua naba one mel bhi bhe ni nor si jesu <hesitation>